ƴannde feere asira gimowo be binndowo gimi oɗo joɗi un say ɓerde maka numanimo oyahaa nder ladde o koɗa o yima. Say o dilli ɓawo wuro o yahi o joɗi oɗo yima to o yimi say o nana goɗɗo feere notinomo to o yimi say o nana goɗɗo notinomo de o yahi o ɓatti ti o laari yiyay ko ɗume say o laari ha leddi say o laari binndirgol un, wato binndirgol may ko a yiɗi pat to bi gol gol binnda say gol binnda say o bi mo gol binndanamo gimol say gol binndi gimol no o yiɗi, gimol no o yiɗi, kala yare pat diga ɗoɗɗon 'shikenan' o warti o jogi o hoosi binndirgol may o warti saare, to himɓe bi mo o yaha mbambu to o yahi ni o biya binndirgol binndanamo gimol may to binɗanimo bo to o yahi say o yima tan nonnon tan Allah balli mo.